Masusui budaya witun nendo tareken laker se oki kaapa semuda muda tari to mou ka apa si rera se re mo kasa pepakean nea ka apa rei momat rei momat totor bahasa tolour wia mbale se- seoki ku se urangku se pa tou kulah sa itu toro maajare tetou toren bahasa tolour kaan emang maka punengou <noise> des sa metete kelou se ciritaan kumou wewean Sesuian ne tua wean sesuian ne tuah cirita si wolei wo si weu susi kumei oweang kesi wou wosi wolei se maka ampit se su musuila ta sumedanga leila taan meape waki umah woo wean tae toro keanen ta mename osea mea kayola menem nu ma sea peloolo nea mbaya bua rei si meput de la wuana ose sumusiwila taa tumanem peila tae seut osea medomi seut ke weanea rua wewean si mina kaato akana wewean tempok nah si wolei si limola tempok nah wewean laleina sobor Nitu pinelek na aka newena wia si wou tane menealen nitu sea mareng susur nendo se matouan semuk munusu nusui kumura wona sout nin tanem tah minendo minendo uremo sanga teu no lebe wona esea meak menenumah neim paato nea sa sout nin tanem nea minua mo kayola maname se lonala lolan ni wolei seut tempok nein tanem na mina temo nein tanem ni wou minua mo moosokan taan si wou si lengei medo nitu otu reona lewia si olei olei koa moko kumaok la kaah koosia kemekaok Nyaku ketuan nemo ko reim <laughs> nae bisa kumawok oh tula nei wolei kaawo kenalan nitu kaayola wia nata sia mbayang wowos kina namo waya ohsia kumiwesi wou wolei lobo ani paka punumo ku rei pe kiman ka ap punumo wingko te nemi ni wole sia teape peam peaname peam peanane kayo maapu rei lea lane wou paka punumo wayam wowos ku reipe kimala re weanumi mawingkot lat si wolei ta ape pean peananeme pean peaname ke etu maapu rei ka mina ka atus siwou siwolei kar kaasi wesumo siri moka tumpah oh ilalani weu tiin tiin loboan nomi laleina tumpa mi waya laleina Siwong kumokan tanum bolsak oko kumompo mi otu royo rene mei ni wolei mbaya laleina tinu tula lani wou jago jago mokan lelanii <hesitation> wou yah ko kere mo ka tumpah dei ketu ani wolei wiam bawa laleina sout wini anamo simeweko weweano mbatu weweano rangkang wayan tarem ndei mo wena wiam bawa laleina sout kekompo mni kekompo ni wolei <hesitation> mina sera waya ntaripang kaa weano tareng waya wiam wiam bawa n <hesitation> laleina seut wo wo sia lumila la si weu oh kou kwa pekeki weangku seut punyaku rei wini anu peam peananemut ne tae nein oh Ke- keasi mina te musi wolei otu alini wou manam bale ketoran nelas se wolei osia siwon siwon nales si olei ei peilaan ne tuah jago jago moken oh tu kane naya <noise> kaa mema piraha mohari re mo atone patuari nea si wolei ketea nea mina menanumah wosi wou oh wuyi nea lasi weu weu nia temulas si wo kaampit tei nde ketuan yah kei mina mina wali mana mea menanumaten minarengi kei re me mina lemi mina wali wali de ketuane patuari wo kaampit nei wolei sinera na mo si wolei si nera moni weu taan rei pirangando Oh sia ketuanela memang si nera mo nei weu kaa wea se wean masalah <noise> ketea neala siwou si minunu woo sia kanen nea tu wolei oh sia si ko penea si wou siko pene kaampit ni wolei <hesitation> daan nela koosi mi we molewo jadi ko tunun tamu osia mame si na dei dei pe dei dei reen oh pila- pilalani wou sa itu pete tenu niu nyaku sape taek kumerareng jadi pila lani wolei ednei wolei sapa mo ke siwong siwontah oh deim dei sei totokenu marinte rintek wingko tela ni wou saku toto ken niu sapa tae kumelaker miki mikir se kaampit ni wolei niim kumura ke keedoni sia oh tiin tiin no tae lobo tamo wiam parigi oh sia mame si weu maila oh kupelo lobo neamo wiam parigi Ndei ketuane wolei parigi nii memang tampa ni wou jadi kelo loboolt lane olei wiam parigi si weu oh sia <laughs> kumeret taampa ku niin jadi minakar te witu sesusuian cirita na niin tarima kase <laughs>